E ke menaxhuar vërtet mirë atë situatë... ishte e pabesueshme të shihje se si mbajte kontrollin dhe zgjidhje gjithçka pa humbur durimin. Ke një aftësi të natyrshme për të përballuar problemet me qetësi.